یوه شپه، یوې کشفوونکې وسيلې له یوه نامعلوم کس څخه یو پیغام ترلاسه کړ. خو الفاظ ېې هېڅ مانا نه درلوده وروسته مسلکی کس راغی او کمپیوټر ېې راواخیست اود رمز تحلیل ته یی شروع وکړه. په پیغام کښې د یوه ځای کوډ موجود و، چې د ښار څخه لری وو دوی چی هلته ورغله یو زوړ خط یی پیدا کړ چې لیکلي و: "ته انتخاب شوې یې، کشف ته دوام ورکړه